اكيد طبعا هفضل ان انا يكون عندى مكتبه شخصيه فيها كل الكتب لان انا عندى ناس كتير وانا شخصيا بحب قراءة الكتب جدا وبستمتع بقراءة الكتب عن ان انا اشوف رسومات فا هختار ان انا يكون عندى مكتبه فيها كل الكتب اللى انا اقدر ابيعها للناس و الناس ييجو من كل مكان يشوفو كتب و يشتروها ولو عاوزين ياخدوها معاهم كا سلفه يعنى او كدا معنديش مانع جدا يعنى